الاشخاص عمرهم ما هيعرفو ياثرو على مصيرهم لان مصيرهم مكتوب من يوم ما اتولدو و مصيرهم مكتوب وربنا بس هو اللى عارفه عمرهم ما يقدرو يحددو القدر لان القدر مهما هيحصل هو هوالمكتوب و هو هو اللى هيحصل فا هما عمرهم ما هيقدرو يتحكمو بيه كل اللى يقدرو يعملوه هو انهم يدعو ان هم يفضلوا و ان هم قدرهم يكون احسن مما يتوقعو